Dingaha maloa ndawi, wati caruna sarumbu ndai, au walip nuntusi sasi nawa dekan, wancuku mbotona ngaha ai nain akeke wancu ku gaga di eda pala sapoda kain titahon ru'u sarumbu. Aina nuntumu rongko ni, rongko wa'u edepa ngaha ka boto bune, ao si nggahi melaju na lemak <laughs> apa, apa apa ha, aka hi'i doho kan, aka hi'i ka wara apa, mboto dekamu ngaha apa ka nan dawi mpore sarumbumu, ede pa ncoki sasi nawani <hesitation> ngaha apa waude ma mboto mina, mboto minare ngaha bune <hesitation> tahu ncango, tempe ncango, pala ma ncango mpoa kani mina ma gaga re ti au aun, pala wau mina waur kani, kani waur nggori canggo kai, kani wali, ncango kai, kani wali <hesitation> bune tempe re kani muni campo labo obu rau edeni <hesitation> bunesi nggahi melajuna kainare aina ngaha gorengan. Ndede la'o boladeka begada <hesitation> ticaruna ru'u ru'u sarumbu, ru'u nuntu, ticaru kai sasi nawa, au wali ya, nga- ngaha ma ndawi bona anu, oh mboto nono ma busi, mboto nono ma busi, sepoda kain tibune bune nono ma busini tapi ndai nono deka ma busi bune es doho edeni nono, ngaha ma busi busi ndede, wunga sarumbu ndai kondisi wati caruna kadang sasi nawa ndadi ndandi wati caru na, mmba bau ndede kain tiba tiba mancoro, mancoro depa mboto wowa aka ilu, ncoki sasi nawa ndandi kaini <hesitation> kompi ede waupani.